Amin'n̈y gitara ndraiky zen̈y tadin̈any in̈y zen̈y tsirena. Tiren̈y tàn̈ana avô misy note bakà amy ny tadiny, arakaraka nôty ataon̈ao zen̈y mampiboaka feon'n̈y gitara io koa, zen̈y izy.